<hesitation> amitwok chuk chachame achame anee amitwogik <noise> changen ale melen peku akane. Cheu kimyee komapeku, cheu peekap kimyee iin peek chu mosongik, iin kipsyongik kilen kipsyongik eng gaa ko <hesitation> ngapikwany ngimach ichul musarek komii, imaach ii ing'etin ikwany ko kimyee komii ikwany kimyet ap pee kande komii. Iam isochande iam isakchande, ngomii pendo isiriken akot nde nadten isiriken asiame polepole kotuguk chae cheteche porta akot ngotkomita artee kokaieny akikonor metit siyok. Ikonor siyok eng sakiande ko tuguk choe chigikiam achek keny akoo kenetech piik ap keny kole kiame tukuk cheuchoe siwe keny.